<noise> La papahqanik ke nakab'anam cha wehchin ree' este re' la k'uxb'al wa'ek han nik'ux la ak'ach la ack'ach nikux ruu' sa nikaq' nik'ux ja'ar are' juntz'ip sa aroos porke suq verda y janaj k'uxb'al wa'ek ke han tz'oo' niwila' ke ni'an preparar pues re' la riis ak'ach porke maas suq sa riis este wula mood naye'em qa sa iik ruu' nak'uxum k'eh ruu' sa awa' nab'anam qa sa arepoyo yah suq aka pues laa' na'an por por ejemplo nab'anam la k'uxb'al wa'ek loo' vaa laa' nrik'am aka ak'ach kulaantra la pix la xunakat y rik'am aka sa ha' verda nriqap tiene ke nripulwa ya cuando xawila'a ripulwa naye'em qa janaj sa riingrediente cha ruu' je' la taq wach la consome verda <noise> entonce tenes ke naye'em qa juntz'ip ruu' reh nirik'amam suq sa risuqnaal verd ya despues ro'na nachaq'aam pa nrichaq'wa yaa xchaq'wa pues na k'uxum verda loo' la sa k'uxb'al wa'ek ke nb'anaraa maas laloo' maas taqee' tomiinko' re' re' maas nkaa la winaq taqee' la caldo tonce facil reh na'an taqee' <noise>